يعني أجول ايه أرجام من عشرة أرجام عشوائية ما بين عشرة ومية إيه ممكن ثلاثة وعشرين إيه ستة وخمسين واحد وتسعين إيه سبعطاش اتنين وستين تمانية وأربعين أربعة وثلاثين إيه ستة وسبعين إيه أعتقد كمان تسعة وتمانين واحداش.